A sofna karemada awannadum omo maada se ajoga ha jungo ma ado wogga ado tappa ado wogga a ɗo tappa.